صفر ، نص ، واحد ، واحد ونص ، اتنين ،اتنين ونص ، تلاته ، تلاته ونص ،اربعه ، اربعه ونص ، خمسه ، خمسه ونص ، سته ، سته ونص ، سبعه ، سبعه ونص ، تمانيه ، تمانيه ونص ، تسعه ، تسعه ونص ، عشره ، عشره ونص ، حداشر ، حداشر ونص ، اطناشر ، اطناشر ونص ، تلطاشر، تلطاشرونص ، اربعطاشر